Makanan yang e <hesitation> dak tiap hari ade tu semacam tempoyak tempoyak tukan biaso e ade e tu pas mosem dian dian pulek kan mosem e itu biase setaon sekali men mosem dian e men dian bebuah teros mosem baru pacak dibuat tempoyak tempoyak tu kan di fermentasi selame berape hari di gelok cek tu kan totop teros abes itu baru pacak di masak teros selaen dian pulek dengen pepayak tu ade jeheng jeheng tu kan biasoe musim musim an pulek jeheng tu kan dari batang cak tu kan men jeheng e dak buah biaso kan setaon itu pacak berape sekali sampe due kali bae biaso kan moseman pulek men jeheng tu dak bebuah dem berarti jeheng tu langkah dak katek dak pacak di masak setiap hari